אה כנפצל נكون עלם משחור, אלעלם כא יתיני פורסה נפהם אלעאלם לי דאר ביא ונשאהם פי אלתקדמ דיאל אלבשריה, כיכ'ליני נקטשף אשיא ג'דידה וכנהאול נהל אלמושאכּיל אלכבירה פי אלעאלם בחאל אלמרד ואלתכנולג'יה, שריט דאלשׁהרה כתע'טיני ת׳ת׳יר איג'אבי עלא אלמוג'תמע וכנהסס בילרדה מלי כא נאוון אלנאס בעלמי, אמה אלפן ראה אה זויין ולקין אלעלם כיעטיני איחסאס בעלעזמה ואלמס'אוליה אלכבירה.